Kolosaina any Bresile, mampiavaka any Bresile ndraika ah, <hesitation> resaka sport oh, <hesitation> indrindraindra moa zany resaka bôl, de akeo ko fitiavanjareo fety, <hesitation> karanjany ah ohatra izao zany hoe festival de Rio malaza a Bresile akany izagny.